paspor ge ngone gahi la ngone toma mansia na negara ge mansia coho ngone so susu bui ifa, dadi paspor ge ena ma ngale ngone dadi tagi toma mansia na negara, bolo ua se ngone sema paspor ua gena, angge ngone tagi toma mansia na negara me dadi ua.